Carmelu, si vo' canciari manera di manciari e, finalmenti, circari di manciari chiù sanu, accumincia a livari tutti li fritturi. Ti cunsigghiu di manciari secunnu la dieta mediterrania: mancia tanta frutta e virdura, dui o tri voti a la simana mancia pasta, carni bianca e pisci. E vidi comu ti senti megghiu!